À tanti belli aperitivi che ò piggiou inta vitta insemme à mæ maio, tanti bagni che emmo fæto. I megio tramonti son à Söi, se veddan da-i bagni Sillo, pe mi son o mascimo da vitta. O sô che o s'asconde derê a-i monti de Saña. I atri tramonti son diversci...